<hesitation> Maro be vorogna haiko magnavaka fa akeokeo eo amin'ny <hesitation> folo akeo no tegna hoe haiko, karaha ny hoe maritaigna, sikrity, goaika, perroquet, vorondolo. <noise>